Ho ahy matetika rehefa ohatra mivahiny any amina faritra iray mbola tsy nalehako mihintsy dia ny fiposaky ny masoandro sy ny filentehany aloha ny ahy no dinihako voalohany. Dia avy eo amin'izay aho rehefa mandeha amin'izay ka ohatra hoe sanatrian'izany tsy tadidiko ny lalana miverina dia repérer-ko ilay fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany dia tadidiko ho azy hoe nitodika tany amin'ny fiposahany aho na tany amin'ny filentehany tamin'ny fotoana nahatongavako teto dia iny no ezahako hiverenana iny position iny